Corea del sur oa pañandepo pandepo aravitu pe, jaeko metei eta <hesitation> cheupopa irundipa juri arasa, oa como república de corea ndie tenondegua juvisa reta jeee sing maxri corea oako kua te ndie Daehanminguk kua oipota jei pais del pueblo